די חתונה פון מיינע חלומות וואלט אויסגעזען בערך אזוי. ווען מ'קומט אריין די ערד איז ווייס און די ווענט זענעו געמאכט פון שיינע גרויסע פענסטערס. גלייך קעגן ווי מ'קומט אריין וואלט געווען א ארטש פון בלומען וואס וואלט געהאנגען פון די דאך, מיט הערליכע טישן און קריסטאלע לייכטער.